Gnangh moo gnangh fiinan néé ruu baadena déck, yanghma yoni nroog yi-yanghma miine yick ni nka siikoma idockani ni gnackma mbhuumo: itangne gnoodane kane ma la idééme, mééti, kuntutine dii lawonone réégma wonghtutine dii <hesitation> idiibile, gwélati, bhuumo mbur mu muumu. Ghuna nroo nruu kottu. Maa saame tanghtana, issa dhimo naawu gnééné niirma ka nduutur, kaaka kiikati.